जैकेट भि अलग अलग तिरे व्हंदिन। जन हम अपड़ा पहाड़ मां द्योखदन कुछ लोग दोखु पेरदन। स्या भी यो चिरे जैकेट व्हंदि, ज्वो बाखरा ऊने बणदि। कुछ लोग फत्वे पेरदन। स्या भी बाखरा ऊने बणदि। स्या भी हाफ जैकेट रौंदि। कुछ लोग चमड़े जैकेट पेरदन, जेते हम आम तौर पर लेदर जैकेट ब्वोलदन। तन्नि कुछ लोग विंडशिटर पेरदन, जेते हम बरसति भी ब्वोदन पेन्न वलि, ज्वो मथि बे पेरदन हम बरखा मां। त सब अलग अलग तिरे जैकेट व्हंदिन। कुछ लोग फर वलि जैकेट पेरदन, ज्वो जानवरूं का फरे रौंदि। हर दुन्या मां, हर जगा मां, हर शहर मां अलग अलग तिरे जैकेट आपते मिल जलि।